أشوف ان الرياظة اللي تتطلب اكثر قوة بدنية <hesitation> في هذه الحياة رياظة <hesitation> الركظ خاصة المسافات القصيرة مئة متر وكذا لانها تتطلب منك انك تبذل كل مجهودك في فترة زمنية صغيرة يعني انت معك مئة متر يا بتربحها او تخسرها خلاف مثلا السباقات الطويلة اللي هي الفين متر او حاجة عندك فرصة تعوظ لكن هذي خلاص طقطق على طول.